Eee! igny moa zay ro fitaova fiediany i misy voro hafa manelingely ny ainy -mangeligely azy la ataony amin'igny avao la maharo azy igny. Igny avao koa ny fangalany ny fia hohaniny. Igny avao koa ro iarovanay ny aigny